E la ku xen tá’ jyn jö tö i tⱥ’ llǿǿ’ i ñoo íí jö tö xen, lakuxen jö tö ixen mó’ i sý’ tá’ dxóó’ mó’, i fⱥ’ tá’ jö kú xin jia’ kö’, jötu e nɇɇ tö jmóo nɇ kö’ tö lóó nɇ kö, e nɇɇ jö tö i sý’ tá’ jö tö jü kö’, jö juu ejua’ta’ juu telí sý’ tá’ kö’, jö juu re’n jua’ tá’ kö’ jö nii, jö tíií ne, jö bɇ nɇ, jyn i sý’ tá’ xíi ne kö’, ini xii fa’ta? I éé’ mý kuýý ee’ sý’ tá’ xí giáá xin kö’, tö llⱥⱥ xin kö’, tö itu kö’, kú sý’ tá’ ixin myy kö’, myy xin i kán ´nýý’ i kán e nɇ e jmⱥⱥ la kú tá’ i xin myy kö’, jötu inii jö tö píí’ jö tö i jua’ta’ jö giǿǿ’ kö’ ini jö tö kö’.